عدد الخطوات الي امشيها يوميا حوالي ثمانية آلاف خطوة لاني يعني اروح ممشى بشكل يومي والعب في الجيم رياضة واسبوعيا يعني حوالي <hesitation> يعني حوالي ثلاثين ألف خطوة بشكل تقريبي